रुसैयामे जौन फोहर होत हय बो फोहर ना होय कहिके सवसे पहिले अन्नवालि हय कहेसे विनके अच्छेसे फटकके <hesitation> सफा छुट्टय <hesitation> छुट्टाछुट्टय <hesitation> डब्बा बनाएके अच्छेसे धरन पडो । साग सब्जी हय कहेसे बारीसे जव लातहय तओ सकभर बो मैके पत्ता जर हुयंपर अच्छेसे <hesitation> फेक देनपणो और रुसैयामे लानसे पहिले विनके अच्छेसे धोयधायके धरन पणो । पकान टाईममे वन विनके सफासे पहिले धोएके विनके अच्छेसे <hesitation> उम कहतहयँकि सरफ सफा करके <hesitation> छोलनके ताहिँ <hesitation> एक निस्चित <hesitation> ठाउँमे विनके छोलय औ जो खुसला होत हय तओ बोके <hesitation> अच्छेसे दुसरो बर्तनमे <hesitation> धरके तुरन्तय सफा करलेन पणो ।